E! Satria ankoatsy ny maha mpitandro ny filamigna andreo anie; mana gny asa hanabe avao koa reo sady hampianatsy gny fiaraha-mony misy azy.